Lukpɛ itsila dɛ kplagɛnɛ bɔ itsila kplagɛmɛ shisarɔ wa nkɔ̄ <hesitation> ɔ zɔrɔ, ɔ krɔ nkpi kɔ para kupi-nkopi wɔ, ɔ para kucɔ kugba na, akplagɛmɛ ba yana, ba bɛ kɔ̄ ba bɛ shɔ kɔ̄ ba zoo itsi ba, kplagɛmɛ dɔ̄ <hesitation> a agalo ka pa rili nnɛ wa kuma ka zɔrɔ itsi kɔ̄ rili kɔ̄ ka zɔrɔ klɛlɛ <hesitation> aka itsi <hesitation> a zɔrɔ itsi, ka nɔ itsi kɔ̄-kanɔ itsi kɔ̄-ka nɔ itsi kɔ̄, ka nɔ klɛlɛlɛ, ka lo jɛ, itsi kɔ̄ nnɛ aza we kɔ̄ a nɔ kpoo dadra nna ncoo, aka ribli kɔ̄ munɔ wa gā kɔ̄ a bɛ kɔ̄ a bɛ, an bɛ ka bɛ zhavlɔ munɔ nnɛ an bɛ gbɛ drɔ munɔ wa. Nyɛ coo kɛna aka ribli kɔ̄ ni itsi nnɛ wa, nɔ riti ka pa ka zɔrɔ itsi nnɛ. Aga nyɛ bɛɛ a cɛnɛ aga ita kɔ̄ nɔ itsi kɔ̄ kɔ̄ a pa nnɛ wa nka pa ribi kɔ̄ a yɔɔ zɔrɔ nnɛ du agā iyɛ blɛ kɔ̄ a yee kɔ̄ an bɛ gbɔ munɔ kɔ̄ a kpɛ yi ya dzi na tɔ, ɔ agā ye kɔ̄ a, ko kidri wa Ko iyee wa ko agā ka ye agā yiyee ka bɛ ka bɛ gbɔ munɔ kɔ̄ a yiya dzoo akpɛ yi ya dzoo na nnɛ kɔ̄ nini kplagɛmɛ a loo jɛ la gɔ ka gɔ yiwɔ za kɔ̄ nini a yɛrina floo ka bɛ ka bɛ jɔɔ ayi-nyi kɔ̄ ka mankwalɛ ribli a agā iyiyee nnɛ ma swe. Kɛɛ, gā kɔ̄ a zɔrɔ ka cɛnɛ agita kɔ̄ nnɛ kɛ na a zɔrɔ aga iba nnɛ manyi kɔ̄ a ka ribli ko a zɔrɔ yi aga ots nnɛ manyi kɔ̄ a cɛnɛ agita kuma icɛ ka an shushɔ nnɛ, munɔ nnɛ gā gbla gɛmɛ ba zɔrɔ nnɛ kɛna. Ku ba da lukpɛ itsila shi bɔ <hesitation> nkɔ̄ ɔ krɔ nkpi kɔ̄ ɔ para ba kɔ̄ ba, kɛ dana ban gɔ itsi nkɔ̄ lɛ gblagɛnɛ bɛ gɔ itsi gɔ bre <hesitation> parili ba nnɛ-parili ba nnɛ kɔ̄ ba gɔ nkpi- kpin-nkpin, nkɔ za para iba na, itsin an brɔ wa. ma nkɔ̄ para ba, kɔ̄ nini nkpi dzela ama la zɔrɔ agā iba nnɛ manyi kɔ̄ ba ku ribli ba kɔ̄ ba cɛnɛ itsi, agita kɔ̄ ba ta nnɛ